जन कभी कभी हम माँ जन टाइम नई हौंडा फिर वे माँ हम जनन सोना टाइम हे नई मिलन फिर अगला दिन सर भारी भारी लगदु फिर हम सोचन लगदा की काम से काम दो घंटा और सोइ चेंडू काम से कम चार पांच घंटा सोडे चेंडू तब्ब हुमते आराम मिलन